که له شناخت څخه مراد دا وي چې غواګانې یا هم وزې دې خپل مالکان وپیژني او هغوی دې له څيرې څخه تشخیص کړی شي نو ممکن داسې امکان ونه لري. خو دوی هم لکه د چرګانو په څير د خپلو مالکانو اواز پیژني او په بیلابیلو ډولونو هڅه کوي چې هغوی ته ځان ورنیږدې کي او له هغوی څخه خواړه تر لاسه کړي.